Pôzy tiako atao manokagna alongany zany ah, andro koa aty mafagna ah, <noise> de le rôby folefolera, de miaraka amigna kapapaka sosotra aloha ambany de satroka, de saka koa anaovanao aminanjy de zagny, kara zany pôzy tiako atao.